Ku cocina tiuku io lu'a nikaaxeendo grasa de'en cuchi ka'ando io lu'a nikaxeendo jiaa ja xecocinando kujaa grasa del mercado ku jaá jaka'ando niu'undaávindo ka'ando aceite jiaa kuja xecocinando.